أفظل اني ما أكون مظطرة إني أنام لإنه بيكون عندي وقت أكثر عشان عمل وأجدر بعد استمتع بالأنشطة المختلفة ،،النوم بياخد جزء كبير من اليوم وإذا أجدر إني أستغل هذا الوقت إني أسوي أشياء جديدة ومختلفة ،فبحجج أشياء كثيرة ،وأعيش تجارب أكثر ،الأكل يعني بعد جزء مهم لكن اني أجدر أجد طرق حج استمتاع حتى لو كان أقل.